Cara tao eskrim nai uma, siap na bahan es krim a, campur krim no tua fa, tao tamba susu no, tao tambah vanila, basa so na pedan lo freezee dale, elan nai frezeer dale jam dua telu ho ela ana makasufu.